Suat a, suat a ira me takifit tawotu marani tuku wamari tawei nini te galas sa, ni ngara tuntuna kusal sa, nini suat mata sa, tura nini maresan, makangilu, tawei wa jadi kasai taka ni matelas amo. Suat a iwa, taka i nawei kita kaforat suat iwa kalau bua tinolas lomin a tawotu taka saur ira taka nini suat teu sa roti langsung, suat teu sa roti ira tatolas tutu garan woun le taka nini fanga. Mancia wida ra ira daka suat iwa datolas jatei, kalau mancia wekan iwa nawali woun. Kalau daka suat a, datolas ira di nawei si kaforat, suat iwa Da nagamari kel a, kel a ira ni ka rei i namalas. Kai kel ia bo lomin a dawakas dawei jadi suat ira, suat iwa ijadi a bai titik a. sinoli ra, dawei jadi lua-lua ra, dawei jadi suami ra, dawei jadi lamet a. Suat iwa dawei jadi a fanga la tela natamba tu ni utan, maresan, ni ikan mana ababis gaga i loka, suat iwa le daka tura iakan fanas-fanas a i gaga waluk